Man tlagirniyakam mudira akuyaki canwanji gazam <noise> dokwadigafiya gazanka to akanhu kusan matsigusu akanhu kotanga bagwu timatsigusu haka kotangan hamba basaki tlammagatai gatlima kanhu dunji yinsi burtlabura ama <hesitation> kutatoka fata argan wihan nihu kusantima zagayu dibikimaya fahu hamba zaijika ji gazam arara kuyaka canwan dotlin tlagir niyakam. <noise>